كان بيدي نعدي حياتي لكل طفلة صغيرة ما نكبرش بالكل، <laughs> ولها المسؤولية ولها التعب ولها الفقام بكري والمشاكل والمشاغل والتخمام وتقلاق والتعب والمرض والكل بصراحة ما حشتيش، نعيش عمري كلها صغيرة بريئة نلعب ما نفكر في حتى شي نعيش اليوم لليوم نعيش اللحظة ما نخممش في حتى شيء.